Ensomaaki nengooza, okay nengoonza munno kugyahura ahantu akuffuka nka amaiizi bwo kuba otayina hoku hoku hoku kugitaliika ekooma, baitu bworoba no'yenda kulya eli mbiisi, no ebe okichumbireho ekirekyo orbundi okugyahuura ahantu ali kufuuka. Bwogahuura okamara obwire bwingi, okaraibyamu ebiro nka biina, bitaano, otta gichumbire, no' wekanga ebiiriisa bye yiina okuha, ebyakuhaiire bichaali biyaka biyoona nooba ogusigire nambire obyawiire.